اسافر على تركيا ، لأن الجو يكون بيها طيب والحرارة تكون منخفضي ، وبيها بحغ ومناظر طبيعيي تخبل ، تساعدني عالهدوء وتصفي بالي من مشاكل الحياة وهمومها ، مثلاً مدينة طرابزون بيها بحيرة كلش حلوي وحوليها أكواخ تخبل للايجار اليومي.